Hidəu, gbək, mɨɗfəng, fwaɗ, tuf kwah, miskaata, fwaɗə, taambidə, pu, pu kaa hidə, pukaa gbak, pu kaa mɨɗfəng, pu kaa fwaɗ, pu kaa tuf mu kaa kwah, pukaa mɨs kaata, pulaa fwa fwaɗə pukaatambi də, gbammaashi, gbammashi ka a hidə, gbammashi mbiɗi gbək, gbammashi mbidi mɨɗfəng, gbam maashi mbɨɗi fwaɗ, gbammashi mbiɗi tuf, gbammashi mbiɗi kneah, gbammashi mbɨɗi mɨskaata, gbammashi mbɨɗi fwafwadə, gbammashi mbɨdi taambidə “tat-mɨɗfammaashi mɨɗfangmaashi kaha hiɗə, mɨdfəngmaashi kaha gbək, mɨɗfəngmaashi mbɨdi mɨdfəng mɨdfəngmashi mbɨdi tuf, mɨdfəng maashi mbɨɗi kueah, “mbɨdi mɨdfəmmaashi fwafwaadə mɨɗfəngmaashin mbɨdi taambiɗə, fwaɗmaashi fwaɗmaashi kaha hiɗə, fwadlmaashi kaha gbəka, fwadmaashi, mbɨɗi miɗfəng, fwadmaashi, mbɨdi fwaɗ fwaɗmaashi mbɨɗi tuf, fwadmaashi mbɨɗi kwah, fwadmaashi mbɨɗi mɨskaatai fwaɗmaashi mbɨɗi taambiɗə, tufmaashi.